<hesitation> amánì ulu ulu màa nyo, amánì ówó be yìà ɛnɛlɔ sĩã ni rìí parfuiméè úni ɛɖí ba jra ùyà lèe úni ɔku ma úni úni sò amánì màa ówó be ŋè ɛnɛ́ àámi amáni uluuluulu wòó nyo ule be yìàni parfùìméè, kíni ówó bo fo gu ùyà lèe. bògò ámánì nyòo kíni ówó be kè, ú no gúnu fɛ́fɛ̃ úni parfùìméè màa ɔmi ɖò ká no gúnu fɛ́fɛ̃. kása ka à yize amánì bògò àmánì màabe kè, ka àyize wuléè u nàáa, ígbɔké úni ɖòo súnù so wo, ka à nà mu jákálì wunyoà káèè à nà mi so bɔ̀sì à nà kláà u no nyaàmlɛ, à nàá ŋe kpíelílɔké ka àá dá ákple ani màa bàa jra ɔku ma ba jra ábua màawu ɔmi ɖò rìí parfùìméè elí ówó be yìà, úni ká no gúnu fɛ́fɛ̃ ani bògò àmánì yá ùŋò lɔ náka nòo ɔ̀nyɔ nyo íɖi íɖì, kíni sú úni fè nèe yize kínì. kíni ká ùú jɔ à nàá ŋe mòoɖe kása màa jɔ̀ náka úni ɖí bògò ámánì máa ówó be kè ule ká nyòo be ni yize àfabi àmánìbo màa bàáa nyo àfà nélèe. kíni ká nyòo kíni ká àá jɔ kíni súù nyo ulu ulu íìntã lɔ lɔ plémú káyi ugúgúnì ɛɖíì gàké bògò àmánì nyaàmlɛ blù nì màa be yize àfà kíni búá ɖi ùgbà ani kíni ɔmi fíà nàáa nɔ bi zákà bɛ̀ɛ̀ɛ̀bɛ.